Uju kabaya pake gia ge ngone oro kabaya ma faja rasi ngone tono ena so japu se rinso, rai ngone oro bundur la ngone bundur ena sado koroho rai ngone ciwa ena toma ake koroho alumoi, bolo alulofo, bolo alurange, sodo ena na magabu ge sira rasi rai ge ngone fri ena la ena ma ake ge hotu gena rai ngone dide ena toma dide dide la sodahe wange la ene hotu, ene hotu rasi ngone hoi ena toma dide dide gena.